Hioko'i, oiraarei oo'ore bo teera'a bo- bo teera'a'oa roga'a iboou ii'oo, itokopapita bo keke'oa oiraarei oo'ore boorii teposi. Oru oira hioko'i ii'aa boori teposi a o hokopi'e- haabaa oo'ore bo aripu rohearei oo'ore boaoohara. Bisio boikiro oea oo'ore boori keha, a uka aripuia haia oo'ore boa oohara kepai. Bo ritubuu petu- haaroerii roo'ore bo okuu keiba'pa oirare bo bo ai'o. Itkopapita pirio taoroarei piriro hita bo ai'o. Ha boori boatoi, bo okuu piro kebasaehara piro tepuihara boikro- haa'oerii boori ro oiraba uia oo'ore boori keha, oru oira hioko'i a bira stiabo- hara oiraire oo'ore aripu pu'apu'a bisio paito'u, iboou huku'pa biogaa ii'oo bisio pita huku pita; oea ii tabirio oiraarei oo'ore boori teposi, bo birabira roga'a. Birabiraruu kakau birabiraruu eipa'oo ei toku'uro'oo uu purauruu boboa puraruu eitahiro'oo bai- hara'opa bira oiraareha ii'aa bo toku'u a huraribaa oira oupitee hioko'i oo'ore boorii keha. Ha oru oira ii'aa boori keha, a bira atorobohara boorire oiraae oo'ore bo aripu. Roo'ore bo okuu ta eapaaehara ta abeehara sikuurui horihusi roga'a ii'oo boori keha bisio boikiro uiia boori keha, ta uka sikuuruia hioko'i roo'ore o kuu'ita ta uka abeehara hori sikuuruarei. Ta uka- ta uka apuihara ta kebasaehara ta tepuihara roo'ore o kuu'ita. Ta bo keiba baaroou hukuihara uka aripu- haa'oerii bo ai'o are'ure roo'ore bo o kuu'ita eireeto tahiro'oo roga'a uka reteehara oiraarei oo'ore peebiri. Ha oiraarei hioko'i o bo eapaa, bo epaa hokopi'e pitee, oru oira hioko'i oo'ore boori keha. Boikiro'oeaa bo a'oohara boorii o boikiro bo aripu. Bai oeaa oo'ore boorii teposi oiraarei oo'ore bo a'oohara bo aripu a hokobohara. Piro eapaa pita abeehara bo okuu sikuurui, piro abeehara heuaboo ua aba'aahara. O iru'eibaa staadii bara'oeaa pirio bo okuu, o a abeehara eipaareha hori husi roga'a oo'ore boorii. Boikiro oeaa boorii, boikiro bo ruuruuto'e, boikiro bo apuu, boikiro bo eapaa. Bo ritu roga'a a bai hukuihara oiraarei o'ore bo oohara bisio boikiro oeeahioko'i oo'ore boorii keha. Ha oru oira boorii keha a bira atorobohara heuaboo ua aba'uihara irue'uu eitahiro'oo oupitee, a bira hokopi'ebohara bisio pita oitaa'ita kai boriari bira boitoopaire. Boikiro oeea roga'a boori keha o boikiro hioko'i bo aripu.